يعني أفضل اروح رحلة مع الاتنين الأصدقاء شريكي اللي فيه يعني ش دا ليه طابع و دا لي طابع تصرفات بتحصل وتصرفات بتحصل الأصدقاء أكيد تبئى فاني و أحسن من ناحية الاستمتاع